छोम्पुतेर् नि मैन् चोम्पोनेन्त्स् एब बहजो फोर जदन्। मोनितोर् एब स्च्रीन्। अम् पैने छ्पुस् है खुजन्ग् ब्रैन् ओफ् अ चोम्पुतेर् रनय् जयर्। केय्बोअर्द् थये। भिनि एब मोउसे थये। उस्द् थये। विरेस् चोन्नेच्तेद् थये। उप्स् एब उनित् पोवेर् सुप्प्ल्य् प्र् थये। मिच्रोफोने प्र् थये। छोम्पुतेर् नि चोम्पोनेन्त् थकव् जन्गव् विरे जन्ग् चोन्नेच्तेद् थये। द नि जुगव् विरेलेस्स् चोन्नेच्तिओन् ब अवैलब्ले थये। छोम्पुतेर् नि स्च्रीन् एब मोनितोर गेनेरल्ल्य् स्च्रीन् मन्से जयर् जय्रव् है जयम् है। भैदि खमनि को है। मब मन्से दत पुर् को है जयकु जयम्। मनगेमेन्त् खलम्गन् बेकु जयम् हन्नु जयक्। पिनु न केय्बोअर्द जयब् त्य्पिन्ग् नि थकव् उसे थये। मोउसे अ पोइन्तेर्स् नि उसे थये। छ्पु अ मैन् चोम्पोनेन्त् जयव् है। जयकु है। जयिन फुल्ल् चोम्पुतेर् स्य्स्तेम् को थलये। अर मन्से ब्रैन् ओफ् थे चोम्पुतेर् रनय् जिन हन्नु।